Iskermga kislog adlinami, momkina kerkedelogo, momkina gunqulizlogo, momkina aradeblogo, momkina kastarlogo, momkina mangaka khaltosa adlinani, jawafalogo, malelog adlidang, in aien bagnisin malie suu kgnin adlidangi.